Eki ndateekyereza kuba ndakora omu myaka ikumi omumiisho, ndateekyereza kuba ndeevuga, shitami mu office ndahinduka nshitami hamwe. Ekindi ekindateekyereza kuba ndakora omu myaka ikumi omumiisho ndateekyereza kuba ndaza omu nsi z'aheeru kuza kurambura n'okurya aha sente. Omu myaka ikumi omumiisho egyo yenyine ndateekyereza kuba ndi maama w'abaana nka bana, nyine abaana bangye bana, nyine omushiija orankunda munonga kandi ekindi eki ndatekyereza kuba ndakora ndateekyereza kuba ndaza kutaayaira banywani bangye nabo biine esente turaza kurya aha sente turaza kushemeregwa hamwe mbwenu, ndateekyereza kuba ndi mukushemeregwa.